Binatang ge ene emosi yali, gatebe ngone manusia ne, fangato to sogahi umpama rimoi ge gatebe toko, ngone fo foi ia ene, ene yo pele ngone angge toko foro, trus gatebe mega re kaso, ene yo roka truus ngone fo foi anggge ene yo dode ngone goli, angge